मिते गिटार बेजोड़ भोत पसंद ची किले की हमुन बचपन मा भी हमुन देखि की पिक्टर मा जन सी वैसे पहली ता हमुन देखि नी, अर गिटार म अच्छा -अच्छा गाना बजन ची अर पियानो ता इन ची की यख बेटी वख कखि नि लीजै सकन गिटार ता इन ची कि कखि भी उठे ते लजे सक